Injé basilé baan irégmé nicaméné, bufaak butariya bo boomé éñankatang nukando suu, bo butariya mé baan nifaak nicaméén bo, néni usiloom bo sin nak icoho memeek.